A lavatriçi servir sa të lash pethkat, <hesitation> e servir midhema sa të lash më shumë pethka di un certu tipu però çë kanë kullurin paraç allo stesso tempo, per esempio, gjithë maljettinët të bardha e brekt të linda të bardha çë ke mënd i lash te a lavatriçi.